Ho tuai kadaiña otuai kadai comida, dee ñanini tajan kea caridad kidachí, ha a an salsa kuchí chi mi ta otuai kadai comida tajan ni taxia kuxí, ta iin kii lia jan iin ki lia nruchí, iin kii lia koño ta ni xani samana, na tintui inka semana duni dikuan, lia nrivii, lia nruchí, ta ni yani semana, dikuani chí ko mili na konkei koño, ku nravi ko mili najan nruchini xin nrivii ni ñajan ni yixain koña naga ña jan kuchí ta ho tan kelite yixantain kelite, kixaiin yata yó, ixaiin chiki tón, yixain lia iti, yixain tikuti he <hesitation> zanahoria, chayota, nridajan xixain ñajan ngu ña xixain ku nravi chí ko mili ña kein koño ñajan ni xixain koga nragaña nguan miña jan xixain u jun.